Zaha magnokana, za tsy mahay mamehy kravaty, de zaho koa tsy de matetiky magnagno izy io koa tsy raha fa <hesitation> misy tenue magnokagna <hesitation> natao efa tsy maintsy asiagna kravaty ôhatra mande mivavaka, zay zah vao magnagno kravaty, de ôlogno magnodidigny zah, zah tsy de ma- tsy de misy ologno magnagno kravaty loatra ankoatran'ny agnatin'ny fikambanana.